ارجنٹائن ہنٛد کھین چُھ ثقافتن ہنٛد امتزاج کس طورس پیٹھ بیان کرنہٕ یوان، ارجنٹینا کین مقأمی لوکن سۭتۍ یم ہمیتا، آلو، کاساوا، مرچ، ٹماٹر، پھلیاں تہٕ یربا میٹ ہیوین اجزاء پیٹھ توجہ مرکوز کٔر۔